دفضایی مخلوقاتو په اړه می اوریدلی دی او په دی اړه می ځینی فلمونه هم لیدلی دی داچی له اسمانه یوډول مخلوقات مځکی ته راځی خو خلک یی دلیدول توان نلری او یا هم ورڅخه بیریږی په دی باره کی ډیره داستانونه او خیالی قصی هم سته خو فکر کوم چی د فضایی مخلوقاتو سره اړیکی نیول به یوه دیره سخته پروسه وی او داکار د هرچا په وس پوره ندی، دا یوه مشکله پروسه ده